Eso oburuom amuum po eso olo oburuom amuum otol adintu otugh uneen ta aloor onuma ootologhom okpo onuma. oburuom amuum maso osigha aloor ouuma kabaal because enaan aghol kua aloor onuma abaa kezobho enaan abaal o so aloor onuma abaal kamem kamem eso to uae ootologhom okpo. eso to usie oburuom muum. eso to use otologhom asi pani na suguugh. ipa okpo lo no use eso <hesitation> adeity teemu ouuma. eso natughuneen. omo itodigh ara kezo nokigha te- dum otughel o itodigh ara iwiri wiri okpo bho netolgha tedum o no okpo nedighi la loor karobhi o no nee eso po okpo ipa bho irol umu ta loor onuuma. no kolgha iguugh. piguugh irol mu taloor onuma. iguugh ipa eso bho ana use o Otughuneen adirty taloor onuna ibha akapa adirty. lo use eso ootolom. ibha ana ule median ka gwugh obho adirty. to use eso ootolom ibha aki akapa onuma adirty pana ta use eso aitolom pa akapa onuma naa- baal. ibha ana uru mobura amuum ana ta use eso aburuom muum pa aloor onuma abaal ni po ogir eso. iraar okpo lo eso nadi ghi po otolologhom olylo onuma then otologhom asuguugh then oburuom amuum pobho eso na dighio eso kamem kamem na neghe gha morol to tu molo oburum amuum. otolom asuguugh. otolom apani obho uliogho kune dirty o. kaar kaar lo ana'atolom eso po na'adua